Sochlarning asosiy ranglari orasida bular <hesitation> qora, jigarrang, sariq bo'lishi mumkin. <hesitation> Xozirda bo'yashlar orqali xarxil ranglarga bo'yash <hesitation> odat tusiga kirgan va juda ko'p <hesitation> ranglari bor.